Huɗgɨnəə, a dɨ shiɓwaa nəə huɗanə, huɗgɨnə ɗekən, huɗgɨnə tsibo wurfi. Hii mɨ naha ɗekən nə'ə, fɨtsatɨn gɨye hiya tsɨɓo. A tiya mari haje fɨtsatɨnkɨn, hwantɨn gɨye hiya tsibo. A tiya mari haje hwanchi, dzɨktingɨye hiya tsiɓo. Hiya gbəɗə mbiin a kɨrəgən hiya fa hii mɨ olə. Akii wurfin tsu. wurfin nggɨrgɨye nggɨ mbelən hiya fɨtsa, hɨmɨna fɨtsannu masə fɨtsa ɓarin, hiya tsiɓo. Mbangɨye hiya hwantin ahə'ə, nda kɨbasarən a digən nda chita ahə'ə. Hiya hwantɨn hiya tsiɓo. Hiya gbəɗəə mbii a kɨrəgən, fagɨye hii mɨ olə. Mbangɨye nə bo hiya gə hɨnggən dɨn a hə'ə masəə gaa dɨ ɗekən hiyan na gosə. Hii mi naha wurfi nda ɗekə, ko hɨchi kulmu nggwasanə har tɨchi waa ɓillani. Hɨkin kam huɗtɨkin gɨnə ndama hɨkin kam sən masəə nəꞌə gədɨkin gaa kaɓwakaɓwa. Hiya nzan hiya nggosə. Huɗgɨnə wurfin nda ɗekən.